Ngomanii ak in sauti dufuuni, hindaanie. mal daaniet mata isan gargarai. mal gargarchenii kilea jalan ak in dufuuni air presure isan gargarai. duum hin vibretai, air vibretioni hinjira aminen sautiinen hinduftue. sautin sun mal ishin duft gar hingoomaat kaate, mpka duum akas dagaanie dooch isa hindaanie.